Jadi yatu <hesitation> olokoloq e engka to rekeng <hesitation> enna emosinna pappada na <hesitation> rupa tauwe apaq narekko iganggui <hesitation> fastinna nokko kiq atau nalellung kiq jadi yetu olokoloq e yapa na emosi ya- menuruq kuq iyya yakku <hesitation> iganggui semisal manuq-manuq e yalai tello na pasti <hesitation> emosiwi <hesitation> mappada toni rupa tauwe ya- narekko engka keccaki apasti emosi na jadi <hesitation> olokoloq e pada mua rupa tauwe wedding to <hesitation> nasedding yasengnge <hesitation> emosi atau kere-kereng.